La celebración más emportanti de Kenia es el día dela endependencia, que es a ca añu el dozi de deziembri. Hazin desfilis melitaris, eventus deportivus i ativiais colturalis que mos premitin de vel al tiempu la variança i la unidá del país. Hazin comicandas por tol país, ondi comin los pratus tradicionalis, l'arrós con carni i especis, prátanu verdi cozíu i machau, puré de patatas verdis i frijonis con millu. Enos sitius más roalis matan el su propiu ganau pa compartil con vezinus i amigus.